Zareo Turquie ndraiky Turquie io haninandreo somary samposampona e de hitanao tsinain'ny ondrikondrika ireny? Reny tsinain'ondrikondrika reny, zanaka ondrikondrika reny, tsinain'ireny zany zaka tena mety amin'ny <laughs> vavonindreo raha karaha reny, fa de fa tsy haiko mihitsy itiavandreo zaka io fa zay tiandreo.